Mfe a nkyɛ mebɛpɛ dɛ mɛda hɔ afebɔɔ nye mfe eduasa. Siaintsir nye dɛ dɛm aber no menyin a mutum bɔ me bra biara a mepɛ mennhyɛ obiara ase. Na dɛm aber no so na ebotum na ayɛ edwuma ahorow a ahoɔdzen so wɔ hɔ.